Nama nama jun extila ña'a iha ndakete ndue, iha ye kuche iha ya kete jun yave ya iho tuku, na'a yendande jun roma yindande jun ariel yindande ihan ye ndakete ve'e ndó.